Ma a lavatrici ë praticamenti një shurbes çë nvintartën shumë qëro prapa, e funcjonar me a correnti elettrica e praticamenti ti abrënda i vu pethkat llordu, i vu u detersivu l’ammorbidenti, çel a lavatrici e ai ti lanë, shkon ca qëro, një oriçele, a secunda çili ë u programma e pran ti si e sos e shuhet vete merr pethkat, pran i nden, i ter, i stirar e pran i vesh.